jjajajjajaja, he e xink'ulub' re'en he xinb'aj re'en e kintujuj nan wiib', tek'ara' kink'ulb'ek y kela' xinb'anan, e xinwiyb'ej nan nijunaab', nijunaab' re'en juk'al lujuuj he xink'ulb'ek, pi kaxtilan kirb'aj treinta años, ela' xinwiyb'ej nan. He juyak in b'anaq he pi jun ch'iich' tek'ara' he xinwil jun alaab' xinch'ab'ej y kela' xajal kaan, xaqil chek qiib' xaqil chek qe qiib' tek'ara' xinb'aj chiran otz la', xe pe chu rajaaw xin xinkitz'onoj, nab'eey nan xu'l rajaw y lara', richon xepetek, tek'ara' xepe juyak chek e petnaq chek rachalaal, he tek'ara' xe pe juyak chek xikb'aj kaan he xaqchomaj chech he iik', chech q'iij qaj k'ulb'ek xaqiyb'ej nan wuquub' iik', ¡Xajk'ulb'ek! e jun k'ulb'ek rii' qs otz qas q'os riliik rimal kimajtaj jun kimajtaj rib'aniik li chetaq he pi taq q'iij martes kiktzaq tzey chu q'a', tek'ara' rachalaal li achen he kikya' kika'n waay ela' jueves kepetek, kakya' kaan k'aj che li aliit kikya' kaan k'aj kakya' kaan ub'en e nik'iaj q'iij jueves, kab'lujuuj renejeel kakb'aj kaan che kiktaquul xaqara' ti'ej re chikap ela' kitij e he viernes wuxu' sábado, y kik'amuul ti'ej kik'amuul sii', kik'amuul he k'aj renejeel la' he kepetek xaqya' kaan, tek'ara' em ko'qq'ab' viernes kib'an pixneem e jun pixneem rii', he ela' kenejeel kichu' qachalaal li aliit la' kikya' pixaab', ¿Chewa' pixaab'?, el pixaal ela' kikya' kaan no'jb'aal renejeel che kira'n jun aliit rajawxiik kirb'an richakansa'n otz kiril riliib' ta'mam riliib' chicho'. richiij renejeel chewa' qas rajawxiik kirb'an pir chan <hesitation> rel riliib' e kaj alkan <hesitation> kib'iix chiran kiwalaj chaneem kib'iix chiran kirb'an waay otz' kirlaan rumaal la' ya k'ulub'iik jun rimaal la rajawxiik kiwaljeek otz' kiriil la achen xaq't ch'ooj kirb'an la jun ela kikib'aaj chel la aliit saqarek tik'ara <hesitation> wa' jun <hesitation> kojnaaq <hesitation> k'o ju juntaq <hesitation> neem q'iij kib'aneek ke k'uluub' pi cha licenciado tekara' wa <hesitation> e kojolnaaq kib'an jun jun culto wuxu' jun rosario verdad el le kiqaan nimq'iij kó q'ojoom <hesitation> kimajtaaj ki saqarek tekara' el wech er reen xinb'an <hesitation> saqarek xink'ulb'eek chal licenciado xepe wachalaal rinejeel tekara' xaqab'aan jun ne xaqab'an jun jun waim kab'lujuuj tekara xaj b'eek <hesitation> xajb'eek que pi tyoox pi iglesia ki b'ixeek pi caxtialn xaj b'eek chila chila xaaj k'uluub' b'ii pi iglesia b'an jun culto b'an jun neem q'iij b'a tekara' xajaluul xaj b'eek. Xinaaj yaq'kaan Chumixkin <hesitation> chila xaqa tijaa wii' qa sanaar chila xaqa tijaa wii' qa kaxlaway che ki b'ixeek e pi kaxtilan <noise> pastel ela' xaqa tijaa kela' i xeb'eek kenejeel wachalaal xakatija jun renejeel yauul kisanaar laktamaal <hesitation> xinaj alkan chila y qas q'os riliik jun kik'ulb'eek qa yaaq' kaan tekara' <hesitation> chila kokoq'ab' chir ch'aaj jun rinejeel chetaq' wa' k'is nimq'iij kirch'aj chetaq' kich'aj jun tiir y kela' kik'uluub' jun <hesitation> rimal kela' riyaam kaan <hesitation> qajaw wiral cha weech uleew che jun kik'ulb'eek. <noise>